kébàna ñkoni áfélé, ágwo̱ ínim m̃bãhá iliẁála ḱe llo ànñáng ajid áde émákiḱo ñkon ìyoñ ké Íwáṉ, elikpub́e ñfan Ìkp̀ong. ébob enim èjo āmaḱum, ében nko̱n áde. élo̱d ḱe ñkpo ḱe essién, ányé álo̱lo̱dē. ẽjo áćhèlé, émaña ékṕube ñfan Iḱpon. émáña ébob énim. álińam̃ ámi akẽme. ilĺad áfan úsen Ita, ñkon àde íwiĺaḱe, ńkon áśuk ába ńa ánge K̃eba k̃ebété. áde, ámáboh́o ńkpo ńte ùsen ìta, ñkon. áde ágatóhó aḱpuho̱ ayẽn Ídéhé àba̱. ñko ágwágwá áliba áyeñ ádé uto-uto, elio̱no̱ nḱon áde átońo, áwolo̱ áńah. akpenẽ, àkpebene ayen ákúd, álióno̱ ke. nkon áde anna ákaṕéne, ãlio̱no̱ ke nkon. ade ána ábo̱ho̱ usen Ìta, ãde k̃e áfañg úsen ita, ke kéne Inim nkọṉ ãnyẽ iwátàke ke llo annáng.